Misy karazany efatsy ñy lafariny: -Misy ñy lafariny mahazatsy an-tsika añamboaratsika mofo. mofo mamy. pizza. kirepy. sy ny tariny. -Misy ñy lafariny matanjaky, añamboaratsika mofom-bazaha. brioche. -Misy ñy lafariny malemy. añamboaratsika biscuit miaraky aminy kôpikeky. -Misy koa ñy lafariny.